Ong aarung ongi impa ongi kahihnoki ngoworokong,, <noise> ong aarung ongi kahinoki ngoworokong, ongyori yiii urini yii, roki nohungong hoko nommai, ro nommai yewoning ngawah impa ko ana moni'mo nowori ringkuitong, aii manni kotoriho toiyu rinu'hetana, <noise> tiko ro manni nahah kuki kukiro tong ro rokonokiko howonoki tii royena nowori tuhah. Impa ro hoiko aarung tipuro rinu'kuko ura rura reyitana, ho aii aarung tipuro manni toku mirahu onohitong. tii noru nawa' tii nommai rotiwah rinu'ku tiwo ngoihetong, tiwo ngoiku impa ro taraherong, impa ho aarung tipuro mono monomo ningi nohungong, ho aii aarung tipuro manni toku mirahu. Ho yaki aii hiya noi mirahu ngoikung tiki owotiwo ngawah ngoimo, impa enekeko nawa'ko aii taraku puuhetong. Tiwongori aarung tipuro no'ra toku runni mirahu. Tiwongori nohungong ong aii nommai ong, ong nommai korokoro tarawakong, nommai aii mirahungung. Tiwongori pekong tuituhareikori roki raarah nong, <noise> orutiru, nommai toku noiyingno woki huroteh tutong, tiko konnui tongko, woki yewo pitong. Aii manni inangah roki toponing konnung, impa hoko tururorohetongko ho ko aii toponing toruroring, tiko ro manareki konninoki hiya amah timah tokunoi ngoying. Impako ong tuituharei onunno rokong yehirimong toponing konnimo aii ho mirahu. Ho uwa woki yewo uwa noi nahaku ong amah nopunghe manni roki nohiteton oruko tiwo ngawah <noise> arapah hoho ho aarung mirahu. Tiwongori nommai koh hoiko kitori tiki heko iwiro naraherong woii nommai tiwori aii mirahu. Impako ho toku tarongyo ho ngongkui nee tii aii impa tii nawa' heko tokama'kui, nawa'ko hoiko hiya ukung ho moni nopemu'kui. Tiwongori hoko nommai tiwoning ngawah ningii monomo manni miramirahu morokong meng. Noi poti ong woki yewo nawa'ko newamo yii, nommai tu urumo uruku siho toiring, ho aii nawa' toku siho toirikui ho aii nawa' nouru tiko tu'ki to'rakui, nawa' moni noperakui nawa' manni nopera'kui kupuri nopera'kui. Tiwongori ho tiwoning ngawa manni ho toku mirahu. Tiwongori nohungkong, ro nommai yewoning ngawah aarung mirahu tuhah aii romoki tiki pihetonoki ho rokong puu' mirahu nopeihetong, tiko ro. Nommai harungarei ngawah, woki yewoning piing, hiya noi nouruki arapah ngomotuku monoiro manni roki tunuping nohing toku tiwoning ngoroi, hoko tipuro aarung ho mirahu rorongakong. Impako ong koh korokoro mirahu ratuwakonoki rorongakong. Ro yewoning hiya mirahu ngoyitong tiki koto romoki mumihki aii ho o'ko mirahu o'hetong, reward mirahu o'hetong ho aarung mirahu ngoyitong. Tiko ro onungno koh nommai aarung arapah ong ngoyitong, hoi mumih aii ro kukiro tong woh ha'ruhetong titi rokono yaki, ongingoh tui o'konoimono, mumih kiko roki tiwo tinghetong, towongori nokugun hiya tiki ratuwe'konoki nahkong ongkai roki tui aarung mirahu ngoihetong, ngoiro romoki tii pihetonoki yii tii heko mirahuno pihetong. Tiwongori ong rorongumo nohungong, ong aii kitori konnamo aarung mirahu ngawakong, ho aii tii romoki tii heko hukarakonoki nommai kikoh hayeihetong. Noheto ah. hiya noiko huhyuku no'hetong ah nommai mirahu roki ohetong, tiwongoriko nahakong ho nammai mirahu rih konnarei mirahu. romoki pako uwa yii uheiku aii nonheton ah ong nommai mirahu. Roki o'heton. impah ro nommai toku koto rihotoi konnah tiki romoki nouruki no'hetong ah. Ro ho noruko nii ongo ringkoh tiwongomirong, tiwo tinno aii itannuhetong, nawa'ko hiroroi yii roki monoruyu ringkihetong. Tiko ro nommai arapah, ho riku nommai koto riho toiyi konnikong aii tikiko konnimotuku no'hetong ho ongko nommai mirahu. Tiwotiro pu'henro nawa tuu o'hetong raa honnakori yii haharoromotuku, nawa' hiya yii noi tuu mirahu ongonoi nawa' paau yii mirahu ukoi mari'ro no'hetong aii ong kai koh nommai mirahu kai, noru yii nii tiki tapumurong eneke tapupe. Tiwongori aii manni kinirenno nawa' hekoki haharoromotuku manni roki no'hetong hei nokai tuu ong no'ra neye raa honnangung. Okei ho tiwongori nohuhnong ro nommai mirahu ro aii nommaiki woko yewo hopuroromotuku manni tapu'hetong. Towongori ong nommai tapuwarei konnimo mirahu. Tiko ro nommai toku noi tapuimong, aii manni tiki ko hekoki woki yewoning tuyu manni tokuko tapuraherong tiko ro nommai arapah.